Пэжу жысӏэнщи, сэ Тыркум <hesitation> апхуэду къэскӏухьу, зэзгъэлъагъуу зэи иджыри сыдэтатэӏымэ. Я кхъухьлъатэхьэр къыздэтӏыс щӏыпӏэра сыздэщыӏар. Аращи, сыт хуэдэ къалэ слъагъуми сыгуфӏэну ауэ япэрауэ, <hesitation> Истамбул Стамбул жыхуаӏэрагъэнщ адыгэбзэчӏэ сщӏэжӏымэ... Стамбыл, Истамбыл <laughs> Аабы абы мэжджыт гъэщӏэгъуэн ӏэджи, дахэ ӏэджи дэту жаӏэри, мис ар слъэгъуам нэхъ къэсщтэну хъунт. атчӏэ- Атчӏэ къычӏэлъыкӏуэр <hesitation> хы ӏуфэм сыӏутыну, сеплъыну, сыхэтыну хъунт.